Ghaf tokk inch Morocco dheke inch tunen kabila arabuathi khubethaa (Arabs) suun khubetha inchin tunen inchi ghudio hamtua inchi maendeleothi dhub inchi than ghenan inamaanin anin gari hinkhabu dhub gari kaam abiria khan ishene Mal anin gari Khan ishen affan kiarabuanen hinbekhu affan Khan inamaan khuli afan kiarabu antaaa hasoa anen affan Khan hinfahamu ghammi shangae inamaan annum dhawotha shilingi Khan anayedheni affan kiarabuathi anini shilingiyu hinkhabuyu uffuman thaa affan khaanen hielewuu